ننصح صاحبي بيش يولي كاتب مليح إنه يروح يقرا الروايات والكتب إللي يحبها ويميل هو ليها وعلى ذيك لأزم يروح يطلع عليها بأش يتزود بالمعلومات مليحه مليح ومن بعدها يروح يشد ورقه وستيلو ويعبر عن الأفكار إللي تدور في راسه باش يحسن من الكتابه تاعه.